Emalo letimewor nale elegbia, ikhakho gwo onelegbiala ikhakheme kyena male la, omohi khagenokeleme itsi kelemoh wola alubasa lagu ukpakpa yono omhie e just juo ni sikafa ikpekhelawo idula yerai, ilatikhogwe elegbiah elegbiahi lalinokelemeh nilikho namiemelele nana zema yebilayaze zabeh ikharolase or nani ilukho ekhogwe ikha dulafe erai nyan nyan lelase inanama elamonu ukpakpa elamienulubasa gbewor inanamawo idulayorai then okhedogbeya pabail enamale e turni laguore maybe huhakhe tsefe agogo esa ikhemayelana hikhakhe da nyena malelana ikhelati khio lagwe hiyona zema ikhuelawor ikheremalenalale ezemanila naya gba ughia ebilelaze zebeh iduamalenilanale or khehadakele mele se malenila khehazi school vare emati geyamanisikafa igeduarai maybe ilatiya lami ukpakpa or e nyela nabi nwili nolueh justi lulo nyela duotor or ikhakhogwe elegbiah or okhakila ikpo nyomi onile kele onokore okhohu khakola idagiolo imahti ra fufule iduni ihikho ilikho ele